'On mu-a 'wluh 'da 'on 'wluh gle 'bli, 'de gle 'bli :a :ne-a, zorn-zean zorn bo :yee' :a :sorn 'weh :a mu :a <hesitation> 'beleh: 'de 'i gle+, :a mu 'de 'ni worn :a dle 'de mor an 'da-dih-a :dhui, :mor :a :dle, dleeee' 'gwie: yluh bo :yee' :a klehkpeh :a yi :gwlor. Jorwor :a mu 'de :a 'de 'i 'ble gle. 'De 'ni worn 'i :dao :a mu 'de ne neeeee :a no :a 'nynuu: :nyne :deh+, me-: :a no-dih 'de, :mor :a mu 'de 'ni worn 'i, :a :dle, 'duo: 'kporn 'dhu 'o :on 'be 'bhun :me-' :a no. :yee' :yeh 'on :ne 'o :yee' 'on 'de 'duo: on 'weh or :ya 'de 'on 'de-di :nynor-kpao bo bo 'de jli-gwlor. :dha jli-gwlor :da, :gwlor an 'da-dih jli-gwlor 'de :wor 'on 'de :ya 'on 'de an 'de-di :nynor-kpao bo. Nineteen sevevty one 'de :wor 'on :ne 'de 'an 'de-di bo 'on 'kpa 'o :zuku'-' :mu 'da; :yee' 'de jli-gwlor 'de :wor 'on 'wla-dih 'yli ya deh 'jeh. :yeh 'on 'wluh-a 'o :yee' 'on mu :dhlubor: 'de 'an 'de-di bo. Yu see, 'an-a deh-a klehkpeh 'on 'ye-dih-a deh+ dih, 'on no dih-a 'yu-yu: deh+-dih me 'o. Jorwor: jli-gwlor 'de :wor 'on 'worn 'on gle, 'de :wor 'on mu-dih 'an :zuku'-', :yeh 'on 'wluh-a 'de :yee' 'an mu :dhlubor:.